I ye a loŋ bankoolu maw kaaňaŋ. <hesitation> duŋ niŋ niŋ i ye pasipooroo ňiniŋ a ka a ka ňiŋ ne sooneyaandi i bulu i ye bo banku i ye taa banku. I la paasipooroo ka ňiŋ ne yitandi ko kaarii de, a naata ňiŋ bankunkaŋ ne, a naata ňiŋ waati kaarii le, ňiŋ waati kaariŋ ne a be bo la jaŋ walla ňiŋ waati kaariŋ ne nbe a muruundi la. walla a naata ňiŋ haaji kaarii le la. paasipooroo nafaa mu wo le ti